عشان اعتني النبات في الاماكن المغطاة اول شي اتأكد انهم يحصلون على ضوء كافي من الشمس، وماء كافي، والتربة تكون جيدة ورطبة، وببعد الاعشاب الضارة والمميتة، و وقت للاخر كل ما تنمو.